نحب تكون عندي القدرة على أني نحكي اللغات الأجنبية الكل علخاطر هكاكا تنجم تسافر وين تحب أنتي مفماش حتى قلق تنجم تتكلم مع العباد الكل ، تنجم تتواصل معاهم ، تنجم تفهم حضارتهم تفهم تاريخهم تفهم برشا حاجات عن اللغات الاجنبية باش تسهلك برشا برشا برشا حاجات ، مش كما أنوا معناها باش تاخو اوكي حاجة مزيانة انك تفهم لغة الحيوانات ، ولكن معناش باش نعملوا بيها ، الأهم أنك أنتي تعرف اللغات الأجنبية.